Monnkɔr sar mu a <noise> ɔwɔ hɛn man yi mu da. Na sɛ minya ho kwan mɔkɔ hɔ osiandɛ matsee nsɛm pii afa hɔ. Kwan a wɔfa do dua hɔn nduadzewa, kwan a wɔfa do nyan hɔn mbowa na tsetse mbeabea ahorow bi tse dɛ Larabanga "Mosque" <noise> na ɔnye mbea pii a ɔkeka ho. Sɛ minya ho kwan a mobɔkɔ hɔ ɔnam dɛ nsɛm a matse afa hɔ n' ohia dɛ mokɔ na medze m'enyi <noise> kɔ kɔhwɛ.